<hesitation> manfaat pisau cukur, <hesitation> pisau cukur ni setau awak pisau cukur ni guna nya cumo buat kito potong rambut supayo rambut kito nampak rapi gitu kan, tapi <hesitation> jugo biaso nyo cukur kumis samo jenggot, tapi yo kalau awak kadang kalau cukur tu tak jarang nampak pisau cukur kareno <hesitation> kebanyak an sekarang ini, orang potong rambut nyo pake nyo piso yang apo tu piso yang bisa diganti samo silet, jadi model nyo sekali pake jadi kalua lah tepake harus di ganti silet nyo <hesitation> ganti yang lian gitu nah, ganti yang baru itu pun diganti supayo apo yo untuk menjago kesehatan kito jugo kareno kalau kito cukur pakai silet bekas orang lain takut nyo nanti kebaset terus luko gitu, kito kan jugo dak tau orang sebelum kito ni sehat apo idak gitu nah, jadi harus diganti lah di pake setelah di pake samo orang lain, yo untuk pisau cukur yo udah jarang lah kito nampak sekarang ne kan lebih ke pisau sekali pake gitu